Nëse e zin gat, ja hup vlerat ushqyse ushqimit si vitaminat edhe mineralet, e nëse e gatuan me avull për shembull, mundesh me i rujtë kto landë ushqyse ma mirë. Përzhitja i rritë kaloritë se duhesh me shtu vaj tan kohën edhe munet me i shkatrru disa vitamina. E nëse i pjekë athere munësh me i rujtë kta përbërs ushqimor ma mirë, po nesë i pjekë n'temperatura t'nalta athere i shkatrron.